باش طيب الروز سي سامبل ، تجيب اون كاسرول ، دير فيها الما و ديرها في النار ، كي تشوف الما غلا ، كب عليه غي شوي زيت باش الروز مايلسقلكش و حط الروز تاعك ، الوقت شحال تخليه ؟ هاديك صاديبون في الساشي كاتبينلك شحال يحتاج ، خاطش كل روز عنده الوقت اللي يحتاجه باش يطيب ، اومام طون قعد توجور تبعه ، كي تشوف لما بدا ينشف عليه ، عاود قعد توجور تعاونه تزيدله شوي ما حتى اللي توصل لهداك الوقت و طفي عليه النار